ايه والله أسافر للفضاء لو يصير. تخيل تشوف الأرض من فوق شكلها كأنها كرة زرقاء وسط السواد. راح يكون شعور غريب وجميل بنفس الوقت. كأنك برا كل شي بتعرفه. بس أكيد لازم أكون مطمن أن الرحلة آمنة. أن ما يودي يصير في الريأكشن بالنهاية <laughs> بس أهم شيء السلامة. أعتقد هيك.